she̱l dangmemi̱ bi̱li̱ng shi̱ e̱, mi̱ bi̱li̱ng shi̱n sṵlṵm saam we̱l maa saam fe̱di̱ maa wṵ ni̱bi̱ nyi̱mde̱ na wom, mṵ nyṵwo̱ mṵ shi̱ye̱she̱ kana kwe̱nde̱le̱ ka na nyadawe̱ de̱ mṵ lo̱o̱shi̱ na mṵ nye̱d sṵṵ dangme̱ wo̱ro̱ di̱ dangme̱o̱ yang daam a yattel mo̱, mṵba so̱ saam fe̱di̱ yin ne̱ sun na swati̱ twanning mṵ dakṵm di̱ waani ta jatti̱ mṵ njṵwo̱ sṵlṵm saam na saam fe̱di̱ mṵ nye̱d di̱, mṵ lo̱o̱ti̱n ka na kwe̱nde̱ le̱ ka na nyadawe̱ di̱ yang take̱l yatti̱, jikarke̱ le̱ bṵti̱ mṵ di̱ kan lo̱o̱ na kwe̱nde̱le̱ yang yi̱karke̱l bṵti̱ mṵ yang faa kwaan wṵ mṵ cer mṵ yaa bo̱o̱re̱ mṵ maawle naki̱n mṵ satto̱ bṵti̱, ka na mṵ nyed na cicco di̱ yang take̱l yatti̱ fo̱o̱ri̱ dadti̱n mṵ we̱ mwe̱li̱ngshi̱ ka naki̱n ne̱ mo̱ mṵnyṵwo̱ bwaram atti̱n mṵ di̱kan faa tṵṵ le̱bdi̱r re̱ mo̱ bi̱li̱ngshi̱ e̱, mṵ yang a dakṵm shi swi̱ swi̱ nyangkale̱ le̱ mo̱ yang daam, ti̱bshe̱ dangme̱ o̱ mṵ dakṵm she̱ mṵ di̱n dakṵmke̱l tṵṵ cere bun ma mmaa na nyi̱ karki̱n e̱ mi̱ ndakṵm di̱ yang yaame̱cce̱ kwangshi̱n a kam bṵlle̱ mo̱. Mṵ yang faa daam ne̱ le̱bdi̱r ti̱ye̱ bṵlle̱ mo̱ yang nyṵwo̱shi̱ shi̱ di̱kan faa tṵṵ shi̱ lamshe̱ mṵ yang nyṵwo̱ lo̱mal yaa me̱cce̱ mangke̱ na ke̱e̱shi̱ li̱r wu yang <noise> a faake̱l mi̱, li̱r wṵ mṵ yang faashi̱e̱ a mṵrṵn ke̱l she̱l dakme̱ ki̱di̱ng ni̱bo̱ mṵrṵnshe̱ ke̱e̱n di̱re̱ nyi̱mbṵ dangme̱ yang be̱e̱to̱ kwaan na dangme̱ yang be̱e̱to̱ke̱ le̱ <hesitation> mṵṵke̱l bṵti̱ ka ndangme̱ yang be̱e̱kto̱ke̱le̱ dṵṵrṵn di̱ karshi̱f shi̱ne she̱ cum- cum ke̱e̱n di̱re̱ ndeshi kaa nyalam diin kun ta cuwor nyalan ko̱ro̱ nyalan wṵ be̱e̱to̱ke̱ le̱ dṵṵrṵm fo̱no̱ mṵ dakṵm kaale̱ mṵ mṵ dṵṵrki̱n mṵ mfaabṵ wṵ be̱e̱to̱ kwaan e̱, mṵ mfaaba mṵ mṵṵnṵm ti̱ye̱ bṵti̱ mṵ yang yaa me̱cce̱ nyi̱ne̱ na kaa dṵrṵm cung cung mandi̱ kwaan mandi̱ te̱e̱ adure nang wo̱re na mṵ di̱ nyi̱m mṵrṵnke̱l she̱l dangme̱ nang ko̱ mi̱ nye̱r kṵne̱ mi̱yo̱ sulṵn saam ko̱ wom ko̱ kwe̱nde̱le̱ mṵ kuwo mṵ di̱kam mṵr mṵ nki̱ye̱we̱ yaba ko̱, mṵ ki̱ye̱we̱ nyaba ko̱ yang yi̱karke̱l mo̱ mṵ yang faa kwaan. mu ang dṵṵrki̱n, mṵ yang mṵṵke̱l bṵlle̱ mo̱ ni̱bi̱ ma nkuwon so mṵ swang kaltang, ni̱bi̱ ma nkuwon so̱ mṵ swang kaltang. ni̱bi̱ ma nkuwon si̱ mṵ ngan bṵ yang mbi̱to̱ke̱l nyi̱mke̱le̱ shi̱i̱r a daam te̱ti̱me̱ attin tṵṵ mṵ mmṵrṵnde̱ mṵ mṵ ndakṵm bṵ nyaba diin. mṵ di̱ nki̱ye̱we̱ nyaba ko̱ mṵ di̱ ki̱ye̱we̱ fang mṵṵ bṵti̱ mṵ di̱ ki̱ye̱ we̱ fang mumkel bokkume karcif mṵ di̱kan mṵr a kam ne̱ yaa me̱cce̱l mo̱, mṵ nkuwo̱ yaa me̱cce̱l mo̱ yang bwangkin kwangjin atti̱n mu̱ tibu a ka nyaba di̱n mu̱ di̱n kewo wu̱ mun kewo wu̱ mun kewo wu̱ ya maccel mo yan bwankin we̱ na namṵ nyi̱mbṵ mṵrṵnshi̱ di̱ nwe̱ na nṵbṵ kiye me̱cce̱l te̱tṵme̱ na nyi̱mke̱ le̱ yaa me̱cce̱l dangme̱ mṵ yang dakṵmshi̱ faa bi ke̱e̱di̱ ni̱bi̱ yang ye̱rke̱l mo̱ a to̱b mṵ nde sṵlṵm saam, mṵ ndettin sangkum mwan mṵr mu dakum do̱ mu̱n dakum nyaba di̱n lamshi̱ mṵ mu̱r wṵko̱, mṵ mfaa shangum mu faa wuko be̱e̱ wmare̱ wmare̱ we̱ kamshi̱n mu faa wuko wuko diwu yang yikar ke le̱ kwang ne tiye buti mun ko̱ mun faa nyimkin mun ta yang ya me̱cce̱l mo̱ kwangshin ma mṵ faa ke̱e̱shi̱ li̱i̱r mṵ nyi̱m ma mṵ de wṵko̱ mṵ murti̱n na wṵko̱ yang yarkarke̱l mo̱ di̱shi̱ tṵṵ sa mi̱ so̱ to mi̱ yang a mṵrke̱l she̱l dangme̱ ko̱ na wṵko̱, na wṵko̱, na wṵko̱ yang yikarke̱l yaa mecce̱ ma mi̱ faa ke̱e̱shi̱ li̱i̱r a kam lo̱o̱ me̱ bṵdum be̱e̱bi̱le̱ me̱ ka na nyi̱ yang dang batṵb yaaki̱n a ndaa bo̱o̱re̱ na yang yang a daa bo̱o̱re̱ na yang yang a daa bo̱o̱rṵum di̱ nibi̱l, nye̱ mo̱ccṵ shi̱ mbwaccale̱, bwallale̱ wo̱ro̱ na mṵ maa na mo̱ddo̱ di̱ ka mṵ nsangke̱l nyadawe mṵ ngang kule̱nde̱le̱ di̱ mṵ nlo̱o̱shi̱ bandi̱ri̱ yang yang ka ndaam biine di̱ me̱ nyed ke̱l bwadale̱ wo̱ro̱ mangke̱ na ke̱e̱shi̱ li̱r wṵ yang faashi̱ no̱o̱ti̱n ka muli̱ye̱ she̱ a kam tii yang daam bo̱o̱rṵm she̱ shatto buti kekkedek. ka bandi̱re̱ di̱ yang a bo̱o̱re̱ di̱ nwe̱ na kṵṵr re̱ she̱ mṵ swati̱ di̱ ka mṵ <hesitation> mmaa bwaccale̱ wo̱ro̱ di̱ shima mi̱ bi̱li̱ng shi̱ kwangshi̱n a dure wṵ shima wami̱ ta yatti̱, waani̱ be̱e̱to̱ke̱l kwan, waani̱ be̱e̱to̱ke̱l wumokel ne bokkume, wani̱ yi̱karke̱l dṵṵrṵm mṵ nkuwo shi ma ntiibṵ a nyalam diin nyi̱ maake̱ le̱ yaa me̱cce̱ nyi be̱e̱to̱ wṵ nyi̱ bṵyo̱to̱ mṵ nyi̱ mmurshi dangme̱ yang bwang ki̱n kwanjin na kuma mṵ nti̱ akaa nyalam diin di̱ mṵ mbwang ceng ceng a nyalam wṵ diine, nyalam wṵ diine we̱ darki̱n nyalam wṵ diine we̱ kune to yaa mecce she̱ ma nkwang mṵ yang mṵrke̱l shi̱i̱r rab braab wṵko̱ be̱e̱to̱ wṵko̱ be̱e̱to̱ mṵ mkumo mangke mṵ muu be̱e̱bi̱l mo̱ yang dṵṵrṵm ne̱ shiye wangshi̱n ma faa ke̱e̱shi̱ li̱r wṵko̱ di̱shi̱ be̱e̱le̱ akam ne̱ dangme̱ o̱ mi̱ bi̱li̱ng shi̱ e̱ di̱shi̱ ke̱lle̱ me̱ bi̱i̱lle̱ <noise>